Senia la ixin thu'iese thi ya ju'ian seen yanchi thixin ngu na ju'ian la thinxi ngo rakjun na n'enla ngi chasen <hesitation> ya thixin ngo la nthathu chinala tji nguchu seen jman yaan thixin seen porque ini cha'yase la tha solamente ya thixi xi seen'. <noise>